صفر ،اتنين ،اربعه ،سته ،تمانيه، عشره ،اطناشر ،اربعطاشر ، سطاشر ، تمنطاشر ،عشرين ،اتنين وعشرين ،اربعة وعشرين ، سته وعشرين ، تمانيه وعشرين ، تلاتين ،اتنين وتلاتين ،اربعه وتلاتين ، سته وتلاتين ، تمانيه وتلاتين ،اربعين ،اتنين واربعين ،اربعه واربعين ، سته واربعين ، تمانيه واربعين ، خمسين ، اتنين وخمسين ، اربعه وخمسين ، سته وخمسين ، تمانيه وخمسين ، ستين ، اتنين وستين ، اربعه وستين ، سته وستين